Naai ná necréu ke i ñaꞌa ñaꞌa dá kava mucha vese nechín ka i nákakaꞌan pastór porqe ñaꞌa ntuku io náxeeño ñꞌi ñiꞌi ntiusí ine ste nɨv váꞌci mucha vese ntade kueni nko i iginu ntu ño váchi tuꞌé nko váthi váthi kútúꞌe nkō vááchi kadeyo banqilīsar kadéño akaxi ká ño kadeyo banqilīsar ñaꞌa ñaxíni pero cí nada máás ñaꞌa chī ngá ne dátā ntátó díto cɨa tukaa ntika kueꞌen idú ka ntií ka intákaꞌán ne ña í ññaꞌ ña kui dɨv ña kuii káꞌni ña vidavete tuka vidavete tukā ntɨvɨ tuka mála ithi kai ka ñaꞌa málaithi kai ka ñaꞌa porque lāgente de lmuntu todo no sē staa skrivie nto todo no aa acásu dokoo kaꞌan ñáꞌa íkanu í ni ndiusi. A dokoo kāꞌan ñaa kanɨni indiusi é solokiabla vi da vete ne hi nga ne d káꞌne ñá ɨve da vete ña cini ña n vi da vete ña cini ña para dē jár le mal ɨn ñaꞌ ivóꞌo yo nanii taꞌan ne nna kuntáánaꞌa ñá viꞌi ña na konánaa núu ña o nadā kunu taꞌan ña achí nkanantío ñaꞌa i chi vida veterotro ke i ñaꞌa ñun co ne ñaꞌa ɨdɨɨnña nñ eɨ ña nee váꞌchi váꞌa ña ɨ ñ ne váꞌci ntio kaꞌán ña váchi nti kaꞌan ña otro e dá īō ne chikudādún ne míꞌi míꞌinta kuꞌéne kueꞌén ñaa a iō ñá kudādún ne míꞌi kueꞌé ne ñaꞌa ida viꞌ o ku é kɨ́ꞌvɨ ñu kú kada kada viko ka íone ñaꞌa dɨ ánjē sé é a í i tiempu i kuini é konvērtir ne todo viꞌ é kɨ̄ꞌɨ́n ne ña. Ntácika ña ꞌñ mꞌñu viko viko kuālquieér víko kakūví ne anáchíka ña kɨ́ꞌɨnɨ ñá ne kīkóꞌoni ña kandu vi i maordomo kɨ́ꞌnɨ ña áhíaañiō ñá ne chin ka iō ñá ntá ñēꞌe ñakɨꞌn ɨ ñntaíkan ña víko ntaíka ña ntaíka ñada kué thi kɨ̄ꞌɨ́n ñaɨ míintákui ña nvitar ne kueꞌne ñara ñaꞌñaꞌa nvne í ntíko koo ñá ñiꞌvi da vete ñaꞌa iñíni ñaꞌ ñēꞌe dɨv ñaꞌa í kueꞌen ntácika méꞌñu viko ne í ntántíko koo ñá ñvi da vete á tukaa ñāꞌa í intántu i ni intiosí tukāa ñaꞌa í idɨvē ña koo da kuéti kaka da ntio kakaa nee ña viko.